Ny fomba fanaovana endin'atody a dia alaina ny atody dia kapohana ao anaty vilia dia asiana sira kely dia afanaina ny menaka, dia rehefa mahamay ny menaka dia arotsaka dia vita